انا ما اعتقد في واحد احسن من التاني، انطوائي ولا <hesitation> زول منفتح و اجتماعي، لكن طبعا في الحالتين انا شايف انو الزول مهم انو يكون عندو مهارات تواصل و يعرف يتعامل مع الناس ف- <hesitation> انت لو انطوائي دي ما مشكلة، لكن برضو تكون بتعرف تتعامل مع الناس و تتفاهم معاهم و تتكلم و تقدر تعمل حاجاتك و تصل لي مرادك، ما بس تكون من نوع الناس الخيولين ديلاك وكده ف- <hesitation> بس الموضوع بعتمد على هل انت خالي الهوية الانت ماخدها دي تحدك ولا مادي نفسك فرصة انك تعمل حاجاتك و تكون انت نفسك بدون ما تقيف و تنحصر على صورة معينة يا انت انطوائي يا- extrovert، تكون بس انت نفسك و تحاول ما ذا- ما في داعي تخد نفسك في صندوق ياده يا داك.